Ny <hesitation> vintagna zany manoloagna ny fahombiazagna de mitôndra <hesitation> anjara asany kely na de zany, zany hoe i vintagna io zany karazagna tosika hely mety hap- hampahomby ôlo araika fa na de zany izy tsy voatery hoe <hesitation> tsy maintsy miankigna amin'ny resaka vintagna zany vô mahomby.